Eñóo ii queso xa: xa queeso kiee’ kuá iáa’ e dse lí kiä’ jmy tö’ kuá iää’, xa queso e dse lí kiä’ jmy tö’ <noise> xöö lóo, xa e fá’tá’ queso kiee’ kuxí kö’ a la ro’ jmy töö’ e dse lí kiä’ ejö, i jö to queso e dse lí kiä’ jmy tö’ kua iää’ queso ua’ ki xa queso e dse lí xïï’ kó’ e xin queso je kuïï’, xa ka jia’ ii queso e xin panela, queso manchego e jö a jia’ maa e ba kiä’ dse lí queso jö maa ro e queso xin ba.